Ledodaek esa boema ini nelayan ina lasik ia natongo nita boto esa isi susulak nai dalek ana baca boema ana sadar susulak ndia ini <hesitation> hataholi <hesitation> pelaut esa mopon dok ia so.